Vietnam khe kaisa kolog tei chikon haste. Aboni bagwui o haste o nokbar twuibar hatai rwgui juda juda. Central vietnam jemon da nang tei hue hai jaga belai watui kwlai o september ni simi december tal jora. Dokhin vietnam jemon ho chi minh tei mekong delta hai jaga khe kutung tei aro ni nokbar o pochish ni simi poitrish degree celcius jora tungwui mano. O hatai o november ni simi april tal jora tungo tei may ni simi october jora watui kwlai o. Uttor vietnam jemon hanoi tei sapa hai jagani nokbar twuibar khe kwchang kutung dalojak.